Ñy loko manga mazàva: -Midika fahalavoraria, amiko manoka zay ;ñy raha avy an-dohako ao voalohany, lokony ñy lañits'iñy, ñy manga mazava ;miisy añatiny zay ao ñy fandream-pahalema, ñy fahatonia, ñy fahalavoraria fa nambarako, ñy fifalian-teña, aminy ñy fiaiñan-teña milamy ro mazava soa ñy lala ombà.